सड़क योजना हमें इसे शौकों करे जो रास्ता अ थेथोक आगे पड़ा चाटना थे थोक के बाद अओमुक आपने गाड़े पड़े रखने थे थोक के बाद अओमुक अपना जगह पढ़ने चाटने और आमुख गाडी या दे खूब मजे पड़ो करने और अपना वातावरण का ध्यान पड़ा रखना जीतू लिया हमें सुरक्षित शकों रहे।